ସବସେ ପହିଲେ ହମେଂ ବାର-ବାର ଠୀଜୀବା, ତକୁଝାଈ କେ କହୀବା କି ଏଗୋ ଫୋଟୋ ଚୋଈସ କରୁଗା। ହେଟର ଵାଥେ ଫୋଟୋ କୋ ଦିଖୀବା, ଔକ କହୀବା କି ମୁର ଇସ ଟୈଲରେ ବାଲ କଟଵାଈ କାଟୀ ଦେ, ତଡୋ ହଲକା ଚୋଟା ରଖୋ, ବୀଚଡୋ ହଲକା ସା ବଡା, ଉପର <hesitation> ହଲକା ସା ଔର ବଡା, ଜୋ ଥରୋ କି ଅଚ୍ଛା ଦିଖ ଭୀ, ଔର ମୁର ଫେସ ରହତା ସୂଟ କରବା, ଅଗର <hesitation> ଇସ ଟୈଲରେ ଫେସ କାଟ ବୋଈଲେ, ସବ ଠୀକ ଥୀବା।